ʻŌ, ʻaʻole wau maikaʻi loa ma ka ʻuʻumi ʻana i ka hanu ma lalo o ka ʻili wai a i ʻole ka ʻili kai. A manaʻo wau hiki paha iaʻu ke ʻuʻumi i ka hanu no iwakālua wale nō paha kekona. A ʻaʻole wau maikaʻi ma ka ʻuʻumi ʻana a hoʻomaka <laughs> wau e piʻoloke.